Mana- manahaky an'i Italy koa zao, manahaky an'i France avao koa. Maro fiangona katolika amindrozy agny. Rozy koa tia mihina paty, maro olo foty amindrozy any. Rozy aloha tsy de tia fanavakavaha volokoditsy.